साठ, उनसठ, अठत्तर, सत्तत्तर, अठ्यासी, पिच्यानवे, चौरानवे, तिरानवे, बयासी, इकनवे, नब्बे, नब्बे, अठासी, सत्तासी, चौरासी, पिचासी, चौरासी, तिरासी, बयासी, इक्यासी, नब्बे।